Ríí xúgi̱ꞌ rá ma̱tha̱ jma̱a nindxu̱u̱ rí naꞌniiꞌnúúꞌ rí gíꞌdoo tsú a̱juanꞌ xkamíjndi a̱a̱nꞌ tsú akhu̱ nakhúú, <hesitation> xúmá ne̱tha̱ rá, akhu̱ nakhúu̱, rí chádoo̱ rá, cháda gúꞌkúꞌ ñajuunꞌ najnu̱ gi̱n- gi̱ŋááꞌ- ikhaa ríꞌkhui̱ nandoo rí na̱ke̱ jma̱a, ngaa̱ mixtiꞌkhu̱ má a̱jua̱nꞌ rí traꞌja ikhí ráá ríí jagu̱mina̱ꞌ jma̱a. Ngaa̱ nando̱ꞌ ma̱tha̱ nguáthá jayuuꞌ rá ríí nda̱yo̱o̱ náá ejmaa, rí a̱tiuu̱n, najmaa a̱tiuu̱n murí mañajunꞌ jma̱a náa̱ najnu̱ꞌ ríí miꞌtsí rí najmuu̱, náa̱ najnu̱ꞌ iyooꞌ náa̱ xógíꞌ ríꞌkhu̱ mangaa. Mangaa má rá najmaa gíꞌdoo̱ rí náaꞌ ru̱tu̱u̱ ma̱goo ma̱tha̱ ikhúún rá o̱ náa̱ chámbóo̱ najnu̱ꞌ iyoo̱ꞌ aan ríí ma̱goo maꞌgee̱ jmaa̱ ngaa̱ ikhí ríꞌkhui̱ gíꞌdoo̱ mixtiꞌkhu xúnii naxúmuu jamí xúnii naxmátraꞌja ríí oyoo̱ꞌ ríꞌkhu̱ mangaa̱ gíꞌdoo̱ chámboo náa̱ najnu̱ꞌ rá, gíꞌdoo̱ náa̱ najúgua̱a̱la xógíꞌ ríꞌkhui̱. <hesitation> xúꞌkhu̱ má rí náa̱ꞌ rí nawatuun xa̱bu̱ rá rí minujdú <hesitation> mbayá ikhoo a̱jua̱n murí natamaꞌjéén náa̱ ̱ñawún xti̱yu̱u̱ꞌ rá, ñawún xti̱yu̱u̱ꞌ má e̱ke̱ mú nawatuu̱n náa̱ ñawún méjúu̱nꞌ ñawún méjúu̱nꞌ má e̱ka̱ ríꞌkhui̱ yau khúúnꞌ riiꞌ rí nambáyuu o̱ rí gíꞌdoo mbá a̱jua̱nꞌ tsú xkamíjndi. Xúꞌkhui̱ má náa̱ rííꞌ <hesitation> gíꞌdóo̱ mangaa náa̱ ndayáa̱la aguu̱ꞌ, <hesitation> rí nañajuii̱nꞌ, ngaa̱ gíꞌdoo̱ mangaa imba̱a̱ꞌ rí na̱ka̱ náa̱ níjñúú má a̱tiuu̱n rá, rí <hesitation> náa̱ꞌ riiꞌ najmúú ndayaa̱la aguu̱ rí nakhati̱yo̱o̱ꞌ rí naꞌthá ñájúu̱nꞌ mbájmbu náa̱ a̱tiuu̱n jamí náa̱ aguu̱ꞌ ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí mi̱kha- mi̱khati̱yo̱o̱ꞌ- maaꞌ- rí- gíꞌdoo̱. Mixtiꞌkhuu má chámbo̱o̱ rá numuu rí gíꞌdoo má aguu̱ mangaa rí ma̱ꞌni aguu̱ꞌ mitsídánꞌ rí ma̱ꞌgea ma̱ꞌni aguu̱ꞌ mijmbaaꞌ gíꞌdoo masgájme mangaa náa̱ ndoo̱ rí ma̱wi̱ji̱ xa̱bu̱, gíꞌdoo masgájme ríndoo̱ múríí ma̱tamaꞌjáán xa̱bu̱ ma̱ꞌga náa̱ ñawúu̱n méjúu̱nꞌ, gíꞌdoo masgájme mangaa mú ma̱tamaꞌjáa̱n náa̱ ñawún xti̱yu̱u̱ꞌ <hesitation> xógíꞌ rígi̱ꞌ rá naaꞌ- nasngájma- rííꞌ náa̱ ma̱ꞌga xa̱bu̱ murí xúꞌkhu̱ magoo <hesitation> mba̱ꞌyoo tsú na̱ꞌkha̱ jidxuu̱ꞌ o tsú na̱ꞌkha̱ inuu̱, xúꞌkhui̱ mangaa rí náa̱ jidííꞌ náa̱ natrámiiꞌ xa̱bu̱ rá, júwá má tsúúꞌ gíꞌdoo a̱jua̱nꞌ náa̱ mura̱tumijná náa̱ natrámii̱ jidííꞌ. Náa̱ rí michú gidííꞌ rá, ngaa̱ xúꞌkhu̱ má khúwá tsú ajma̱ inii má giꞌdoo náa̱ miraꞌjúún mangaa, <hesitation> nandoo má natii̱n ikhí natrigii̱n tikhuu̱n rá, ngaa̱ tikhuun má nagóo̱ jidííꞌ náa̱ nawájun. Mixtikhu a̱ju̱a̱nꞌ má ejmaa rígíꞌ. Mangaa mááꞌ a̱jua̱nꞌ rí nandoo nu̱ni̱ꞌnúúꞌlú rííꞌ gíꞌdoo rá ríí <hesitation> nakujma pajnú inuu jará meꞌ. Ríkhui̱ ñajuunꞌ rí nda̱yo̱o̱ ikhúún ríí gíꞌdoo mbáá tsú a̱jua̱nꞌ xkamíjndi, rígá má i̱ꞌwáꞌ rí nandoo najmaa rí a̱jua̱n chákaꞌ ñajuunꞌ rí nadraꞌja náa̱ chádoo̱ ríí ríndoo̱ nathángá. priga̱a̱ꞌ rá, magoo ma̱wi̱ji̱ mu xágáyuu wéñuuꞌ. Ríꞌkhui̱ mangaa najmuu̱, najmuu̱ máá ríí tikhuu̱n najnu̱u̱ꞌla iyaꞌ, náa̱ rí rigá mbá ajua̱n rí xúú. mitsiꞌjñá, mitsiꞌjñá wáa̱ jaꞌne rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí najnu̱u̱la iyoo̱ꞌ, ikhí mbá iyaꞌ maxaꞌ ̱ñajuun ja rí najnu̱ꞌ ikhí, iyaꞌ suii má ixi̱ŋa̱ꞌ tikhuun rá. Ngaa̱ xógí ríkhui̱ gíꞌdoo tsú a̱jua̱nꞌ rígá má i̱ꞌwáꞌ rí na̱nguá e̱yo̱o̱ xúnii mbiꞌjiuu ikhúúnꞌ.